עס פארמאגט אין זיך א אייזערנע שטיקל וואס הייסט א ליווער. וואס ווען מען דרוקט עס פון איין זייט הייבט זיך עס אויף די אנדערע זייט, און אזוי הייבט זיך עס אויף העכער און העכער מען זאל קענען פאררעכטן די קאר. אדער זענען דא אזעלכע וואס פארמאגן אין זיך א פאמפ וואס שטופט אויל צו א קליינע פלאץ וואס דאס העלפט עס אויפהייבן העכער.